אָנָא כַּאנְקַדֶּר נְהַדְר בְּדַארְג'ה מַרְכַּשִּׁיָה, עֲרַבִּיָה פֻּסְחָא, שׁוּיָה דִּיַאל פְּרַנְסִי וְכַנְתַעַלַּם שׁוּיָה דִּיַאל אִינְגְּלִיזִי. דַּארְגְּיָה הַלּשׁוֹן לִי דִּיַאלִי, לִי כַּאנְחֵס בְּרָאחַה גְּדִיַּה מֶלִי כַּאנְהַדֶּר בִּיהَا מַעַ הַנָּאס דִּיַאלִי. עֲרַבִּיָה פֻּסְחָא מֻמְּכַּן בַּאש נְעַבְּר בִּשְׁكְל וָاضַח וְרָסְמִי, חַסָּא פִּי אֶלְכּוּתּוּב וְאֶלְאִלְעָאם. פְּרַנְסִיָה מֻמְּכַּן בְּזַאף פִּי מַרְכַּש וְפִי אֶלְדְרָאסַה. אִינְגְּלִיזִיָּה כְּתְחַלֶּק בְּזַאף דִּיַאל אֻלְבּוּاب פִּי אֶלְעָאלַם דִּיַאל אֶלְחְרְסָה וְאֶלְטֶכְנוֹלוֹגְיָה.